راح أسافر لإسطنبول، عشان سمعت كثير عن هاي المدينة الساحرة، سمعت عن أماكن موجودة فيها عن <hesitation> عمرانها العصري والتاريخي في نفس الوقت، صار عندي الفضول إني أروح وأشوف، ومتواجد فيها أشهر مطاعم في العالم، <hesitation> عشان أنا أحب الأكل وأحب الثقافة. <hesitation> أشوفهم.